<hesitation> Zafady hely ngiahy, mbô <hesitation> afaka ajagnona nare ma zalahy raha magneno nare zah, nare ma reh mitabataba eh, zey ikio mbola hiasa maraigna daonko mila mandry ary andro efa haligna, ka le izy ka raha mety zany mbô atao môramôra magneno nare, maraigna koa nare magnano anajy.